Taama ɓaa taa mue yaꞌa ɓən maꞌâ anɗir ɓoseu ko ɓən maꞌâ pab ɓoseu mara hamɓa maa yaꞌa ɓən maꞌâ anɗuubose niĩ na ma nən kansəya nə pəts nə seẽ ya’an, nə tiri yaꞌa səɓa ɓə wo, ɓə wosəwa pelar ɓosa ɓə kwii ɓə tom peler bəsə peler siyo fo mee handa weẽnə nən pid nakən nə sob ɓoofabəna nən ko mee ko nə wil in tiĩ aham nən pasə mbəseyaa nəbə yabba, mee nən koko kawaiko nə ma intiísiya, intií siyí mee teen gunglung mee kə nə wili aseɓə ma’a’n feẽ nən ko nə pa kənji ale pə nə ɓə nan na, mee nə pa intiĩsiyi a fee kung-tang ko ka ɓə na nə wər ɓən mon kwir kwir kwir kwir ɓə wo mee ɓa wo nəɓən war nən war mee nə pala ɓa nə pasə ba nə pid nə yabba, don ɓə ma’ǎn nən pa bəka nə bə yabba ko ka nə pidas sikoowâno, nə pidas sikoowǎno nən wonwo kaurə kə wo mee nə intiĩsiyin bíng maa mee kənə kana hito mee bən sengge ɓən bədnən bəd dilrawa’no huuu, mee taatə mana nə koa hitwa’na kə bə nəda intii ɓə nə wava mee nə pid nə ko ma lau unən pa ɓəsə mbə seyaskawa kə ngə hii ɓən bəd nən ɓəd ɗən mee ɓə le nə bəɗoo mee nə pid m tiĩ tǎǎdiyan mee nə fadanə kə bə nə le bədoo, amma duk meenə no nə kawai mee nə wo nə mee nə wo ɗarsiyo nə kə maꞌa’ mee pabɓose yi won niĩna nən na ɓəsə mbəseyaa feẽya bə ma’ǎ mee ndə niĩna. Tə peller atanda amma ɓaata kən kə bə kana ko ɓa weɗa mee yaake wonda, ɓaata kən ko bə tom bəkake a tanda kənsi ɓə ɓə ɓədda amma wa’no nə wo kawai, mee nən wowo mee kənə wo nə wo nə kana tandasəra nə nə wo nə kana kə ngə wər mee nə wil intiĩsiyi nə kə bə ma’â kə bə wo kə bəd ɓaatə lai lai lai mee ɓə wo ɓənə hoo maaso nə nə wil imtiĩsiyi nə ɓə pa nə bə yaba don tii nən wo nə pa bəkaba nə yaba bən wonəsə durba. Bən bəd nə maaso amma nə ma’asə ya’a bən maꞌa’ pabbose ko bən ma’a’ an də kwaãrehose yin wosə yi bə hiĩyâwǎ siyo mee ya’a ɓən ma’â pabɓose wa mee kə ngə sengge ma ɗan ko ka ngən sikin siki maga ko ka ɓə taadi ya’asə ba ko kanən taalən taalə kə ɓə nə tiĩ bədoo hê mee ɓə wər nən bəd ham nə solas korawa p kə bə kangga don bə ma’ǎ nən faɗ pənəwo kəɓə kang waso bənə bədɗa siyo nə reẽ sə mee yaꞌa ɓən maꞌà an dəkwaare ko ɓən maꞌ pabɓosewa.